Goundou fo bé nga kanéyi siri ké na tourηé gna, tourηé anti woo, a ma gobo wo kou makha yéré, nati presque anti yéré. kha nké goundou fo yaani nga kanéye siri. Bawoni a buru buré ñani, a nan ηatakéné mokhon danbé yoga a do koutou kounta bana a raya ndiouwaana na fo bouré ñaηaηa kourouma a dan kéri.